फ्रान्स। येऊन ते जोवण आनी खवपाक पिवपाक तेका खूप मानातात, मगर ते फोर्मल खपड्यांग आनी ड्रेसांची खूप महत्वा दितात, ते लोक आपल्या सिटी नी फॅमिली आनी फ्रेंदसंग गलार <hesitation> पापी दितात आनी तेका ते ला बिसे, किवा बोंजोर या औ रेव्वोआ असे ते शेजार्यांग मंतात। टायम माचि ते खूप कदर करतात, तसेत ते <hesitation> आपल्या सुट्टे बारा जोवण जोवण आनी खूप काय काय पिवण <hesitation> मनैतात, आपल्या कंट्रीची सुंदरताय ते वडैतात।